Чили як кишвари тӯлонист, ки бо уқёнуси Ором ҳамсарҳад мебошад. Таърихи он пур аз инқилобҳо ва тағйироти сиёсӣ аст. Як давра дар кишвар ҳукумати низоми сахт амал мекард. Мардуми Чили барои дам демократиӣ ва озодӣ мубориза бурданд. Имрӯз Чили яке аз кишварҳои устувори минтақа мебошад.